E karazan'e <hesitation> lapoaly sy kaseroly fantako zao da, misy karazan'e lapoaly boribory, na vita amina ohatra hoe <hesitation> ina ma izy ty, firaka, misy vita amina kara, da akoizany evakoa e kaseroly fa gny fampesagnenazy magnano ako e lapoaly da handi- hagnendasagny sakafo raha misy sakafo hendasy zany de lapoaly ampiasay fa e kaseroly agnisany rano.